والله من الأكلات البسيطة اللي استمتع فيها كثير هي الخبز مع الجبن والعسل طعمه لذيذ وما تحتاج وقت طويل لتحضيره <hesitation> وكمان أحب البطاطس المسلوقة مع شوية ملح وبهارات وشي خفيف وسريع وطبعا الشاي بحليب مع الخبز العماني، هذا بعد من الأشياء اللي مستحيل أقول له لأ.